Kuape jaeko mopetï tembiurenda jeja, jaeko oikatuta oyangareko ouguere, iyembonde rupi, iporomboete rupi, okaru vareta oyerovia reve okarureta vaera jokope